इटालियन और मेक्सिकन फूड की बात आए तो, मैं मेक्सिकन फूड खाना पसंद करता हूँ क्योंकि वह मसालेदार और चटपटा होता है। इटालियन फूड को घर में बनाना भी कठिन है। मेक्सिकन फूड टॉक्स मुझे बहुत पसंद है, और घर में भी आसानी से बना लेता हूँ। इसी कारण, मुझे मेक्सिकन फूड ज्यादा पसंद है।